Ngee tashiya nee komalaka kwaame ondiwete kutya oshafimana okwiilonga omalaka mahapu ngaashi tashidulika natu tamekele meni loshilongo moshilongo shetu otunamo omalaka ayooloka ngeenge o- o- owadi kowambo koukwanyama ndee toyi kedu laadamara kuna efimbo limwe ovanhu ava tokashakeneka kakuna nee elaka todulu okukala waa wapopya navo voo navo elaka eli topopi kave luudite nena nande ukale toke ndabala nande una eshi wahala ile topula ohashi kekuningila shidjuu ove ukafye ngoo nokenota ove tofi ngoo nokondjala shaashi ngenge otopoula oikulya moshikwanyamana yee mukweni oshikwanyama keshuudite ota muhaala ashike mulipo mwamanapo o- o- o- efimbo leni mwii manenamo ashike omesho aa ngenge oto tale nawa oshiima shimwe sheetifa ovanhu vamwe vakale inavamana nongulu imwe vati oshungo sha babeli eshi ina shivamanifa etungo asheeshi ngoo vali vena omalaka itaatu kumwe ou tapopi eeli ou tapopi linya ou tapopi lii iyaa andi dimbuluka nawa nawa pomukunda wetu okwali peya omukwaita umwe vati odumingu paife nee eshi eyapo ota popi nee elaka laye olo adja nalo oko vati oshinghumbi iyaa fyee katuudite kutya otati ngahelipi yee okuna okukalifa oimuna kulesha keshishi paife katuna kutya ohatupopi naye momukalo wafapeni osheketuningila nee shidjuu ohaningi nee Shaatokendabala okupopya naye okushi ashike oitya ili ivali yoo mwalelepo mwauhalapo ondilinawa oshili nawa ohandii ohandidi ndee paife nande okukale tapopi ohapopi nee talimbula ndee nande nengeno nalimbule natango ohashikuningile shidjuu ohokendabala nee okulesha onghalo kutya mutu pamwe omunhu okwahala nee okutya ngahelipi hano shiwako natango ngenge ototale ngee owadimo nee nande oposhilongo shopoushiinda waya nee nande opoushiinda ngono opoushiinda poangola aapo ndeekuna nee elaka alo ushi o angola ohaipopi elaka layooloka kwaali leni ndee wali kukendabala ukonge ngoo apa wahala okuya inga ngoo nokana shaashi moshilongo ovanhu otavapula neekutya owayuka peni ove umangwe ngoo takutiwa kutya ouna eshi waendela shaashi shiheli paveta shaashi aanhu otaakendabala okupopya naave vakendabale ngoo va- va vaude uuyelele ngoo kutya mukwetu hano owayuka peni otodi peni owahala shike ndee kakuna ashike kutya eudafano olili peni unya otapopi melaka laye ove otopopi melaka loye loo olayooloka ohashikala shidjuu maala ngenge ouna eshiivo lomalaka mahapu nena ohashikuningile shipu ohandi dimbuluka ondadja aamu handii poshilongo shopo south africa aapo ndee handii pokapale keedila nghishi nee oku ndayuka oshingilisha shange naame oshilipo ngoo ngahenya shoo oshikwanyama elela Ohandikendabala nee ngeno oku oku shitula pamufika ngeno ndiudike ndiudikiweko ndee mukwetu naye keuditenge ngeno okwali omuwambo mukwetu ngeno okuuditeko ndee ohaikendabala nee okupula apa pena ounduda vokwiivatela ndee aaye oo ndee haihale nee oku- oku ninga iinima haayo mokati kovanhu shaashi paife ihandipula aapa ndina oku- oku oku okuya aanhu kaveudite kutya ondahala okuya peni kapena ou tadulu okupukululange kapena ou edite elaka lange ndakalele ngoo inandii longifa eenyala dange ndimuulikile kutya onda hala okuninga shike opo adule okuudako kutya ame mwene onduuka naana peni ondahala naana okuninga shike noshitivali ngeenge owatale vahapu ava tuna moshilongo ohohage ngoo otunamo ngoo ovadjeilongo vayooloka vena ngoo efitola dayooloka ngoo paife oto hange nee elaka letu kelishi iya yee mekulu ounatango naye tai takapula oshinima shaye mofitola yamukwetu naye elaka lamukwetu kelishi paife omudjailongo keudite kutya omukulupe okwahala shike omukulupe ota pula kutya oshinima oshina ingapi keudite keudite kutya otapula kutya oshina ingapi omukulupe okuna nee okukufa manga oshiima ndee teshiyelula manga mombada ngenge ihashiyelulwa nee efimbo limwe ohashikala nee shidjuu iha shidulu nee okuyelulwa pamwe opatrii nande kuli yee omulupe ahala ngoo o patrii yaye yoku ka yoku katema meumbo paife ota otakapopya momukalo wafa peni itadulu ita dulu okutumba opatri shashi oyemungila idjuu ota ifana nee momukalo ulipipo opo adule okuudikiwako kutya natango kutya okwahala okutya ngahelipi omalaka oshiima shafimana Shaashi otuli mounyuni muna omalaka ayooloka fyeni noxo ina tudja naana muyina yimwe aike kutya pamwe otwanyama elaka limwe alike ohatudulu okuudafana ovanhu ovayooloka ndee efimbo limwe okupopya kwetu ohakukala kwayooloka oo noxo omalaka ohaakala ngoo ayooloka ukale ngoo ushi kutya eshi otashiti shike shaashi efimbo limwe ohodulu ngoo okukala totumbula oshitya shili ngoo nawa melaka leni ndee melaka lamukwetu oshatuka ohaidimbuluka ngoo mukwetu umwe tatumbula oshitya tatumbula ngoo elaka laye tapopi ngoo navakwao ndee opena umwe welaka layooloka ndee mboli melaka laawinya oshitya oshatukana vali iya yee eshi teshitumbula winya okwali eudite kutya pamwe oye taulilemo shalongo ngoo pali umwe alitadulu okukala ayandja omafatululo oshahala okutya ngenge tashiya ngoo pamufika wetu wefimano lomalaka oshiwa udule okwiilonga elaka ondishi kutya fyee ovawambo otuna ngoo oupyakadi shapo pamwe oongenge elaka tweli longwa kofikola ngenge ina tulilongwa kofikola onduudite olafa ngoo kalina oshilongo ngeno nghahee maala ohashikala ngoo shiwa tudule okukala tuna ekwatafano lili nawa tudule okukala tuna eudafano lili nawa tudule okukala tuna o- o- o omawilikilo nomalongo nomauliko elinawa ngee tashiya mamufika woku popya kutya aaye ondahala okuya peni ondahala okuuka peni ondahala okuninga shike ondahala oku pukululwa aapa nena ngeenge omalaka oo kwaashi nyee ove otwii hange nee uli moshilongo shamukweni ile ponele yamukweni oo naye ita uduko elaka eli topopi nena ohashikala ngoo shekudjuupalela Iyaa natango ohashikala shekudjuupalela shaashi ngenge owatwala okaana kofikola ndee kofikola aako okuna elaka layooloka nena oshashiningi shidjuu okaana koye kaye mekwatafano neenghundafana navakwao noudano ushi kutya ounona ovehole ngoo okudanauka nouna tava kadanauka otaadanauka taati nee ngahelipi ohaka danauka kamwena ohakandanauka nee taka popi melaka lilipipo ohashikala ngoo shafimana opo ukale ushi omalaka ayooloka ile wiilonge omalaka ayooloka aa elaka aalo kalishi loye opo nande ngeno okaana koye takayi kofikola yiilile nena ohodulu okukala ngoo wekapa elongo lelaka aalo talilongifwa pofikola opo twoo opo opo kadule okukala kaya meenghundafana dili nawa kutya nee pamwe onovalongi ile pamwe onovanafikola pamwe nako naavo ngoo tava dulu okukala kadanauka nako pofikola opo tuu opo oshiima shafimana neenghono adishe okukala wakwashilipaleka kutya elilongo lomalaka owelilongo monghalamwenyo yoye hakwoove aike mwene kutya oshoye mwene oshoye mwene woo pamwe noludalo loye shaashi ngenge owatala omaludalo ohaakala eli moixuna ovalongi navo ohavakala veli momaupyakadi shaashi omaludalo etu kaauditeko omulongi ali okupopya okaana kakeudite kutya otakati ngahelipi koo okaana nande ngeno okakendabale kena eshi kahala oku popya komulongi kavena kutya ota vakwatafana momukalo wafa peni ohashi kakala shidjuu Ashike ngenge oushi omalaka nena ohodulu okukala walonga okaana koye elaka aalo tali dulu okulongifwa pofikola.